<hesitation> Raha sport tena tian'olo hente a Madagasikara eto zao: <hesitation> baoly, baskety, <hesitation> beach soccer, volley-ball regny, <hesitation> pétanque i, regny cour-course moto na regny cour-course vitesse regny, marathon, regny. Maromaro ma zany maromaro i fa zay ro tena tian'olo hentea matetika.